Aam areghe di mi kar wa d mi ra miinghan dighaagh weh d ra enigheghan oyephopopho ragbahabo eperubinah ragbaabo ikerubineh enighenom ararar phodi medi egbolomaama onono do oye eki onyan oghaaph ku logh pa ruhotupho di bin ogliaph kulogh loogh odi bii oye di aroli diopho mia ologhia rabiə ghaani obu me atolani idipho opiroye pidi medi amite kol ema phodi kuigno tro trobi iyaar la moogh medi amole erugh kui mim doye radi iyaar d inighe katuuni maa retin die kpianan kua tomo ghiom yepho epiriyapho nadibo emogh mi dierol kadimon iyaar eroll dipho siphe pho adi bia kua tomoghiom oye di momo adigh phodi ipodi shoorepu ilebu phoripho obumuny kua gheel aru daddy opir oye abem modighi idion odia mini comon kia tuugha dinya ana a gi mem aruukunapho oye d tro tro mem aru emu pho maghami ononoye pi ibaaghami emapho pi ibagumi odi ibaghami ikrumakpririi pi ibaghami odi libaghami ibama muny pi inaaghami odi buen ku aweh d mi ami ologhia mi rabaaihan ku aweh buepho ukraghi ubugh loorsi d esidi abirini pho tro trobo oye ra waghan la mumny odi eny odual oghill d ko miini ikepioman troboye awaghan yibopho pho kuo lo buniin opoghan oman omariam ma bidi odighi nan ma bidi ku ko dighanaanini bidi ibunia abueph tro trobo iyaar pho abidi ra wabo odighi pho edugha naan bidi odighi toorisidi bidi. miin aloor phabidi bin but romiin ipe bupheripho ku ikpe odighi hun Abirini akpari abirini erughegham ku olowaepha buepho omiibo abidi odi abirini d akpar bidi odi abirini d ndghi eru egham otuugha abirinipho ku omiin otuu-gha oye ku omar id kololan oye araghara oye d seleman oye d rawa oral adol de enighe oye d awa orul adol arukuan anmaghaniol ohan rasighe ghan dinya kua meremum resighe ghan dima igbia kua diamiom diny igbia pho re bemaghaan dion mo ommo mem ena modighe oyedi asuromi loor idopho okrughosu pho su ologhi phe ekraphi yaar okru ghozu pho omapha memo aboroghani ku olo ekraphi iyaar mar oke leghi we eginamemo makele ina amite ephen akeleghi ina amite ephen ku olo ilaph awestion pho sighe orlegheri yaar ekraphi yaar pho ekraphi iyaar mo namiin eyal phide me seghe yina ekimo risigh edighi iyaar na udi. oye aasuror loor naka tue amim ibahami onon oye Edighhi di na idighi oye di aasonmi loor na ka tie atol idum bin amiin mo ehma pho ayoor rkpeni odighi iduon mo mi uloghonaan dighi aagh ku mi u/like oye mi mi mi iduon mi odi bo sien ku oye ku rapoophe ghan loor mi ra atu man ghan oye lo rapoophe ghan loor mi ra/atu man ghan ku iduon ku idighi ku mo ra like ghan otuman awe di osoromo loor abidi mi ra like ghan otuman awe pho abuen pho totrobo amen ku r'oki odighi iyaar ru poor ghan bo ko sigh ilo abonon awe ko diemion ghisigh ku osighe iphen abidi oseere oman abuen pho ku awe di re nighi odighi asighe bunon awe ku adiemion ku utughian pho iphen odi ephen oman buen pho iphen oman buen pho odi edi ephen oman buen pho ku awe di re nighi ghan otuman oy oh ra/poogh ghan ilo okuru odi bin ra/poogh ghan ilo ologhiotu odi bin ra poogh ghan ilo oomo eele pho ilo abu non awe ku agbi osighe iphen ologhiotu pho odi oosere ephen oman abuen pho ku awe di na amiin ologhi ami ra baal ghan oye di mem ehma pho osogh utughian ku obem mo okay na kia ku odi aghi adaph ehma pho ku aghi ameera atuugh ipe pho eema pho obeni bo nyodi ma aghi ameera pho ku atu ael eghon bin ango ehma pho abuen pho ku awe di mi amiin ku ologhi ami ra baal ghan ka bo mi atol aani iduon opeer oye Oye pho opo pho adeghi bo one areekeleye hiak ka ta bo ku amar bo akaaph aki ephen ku amenen agba aki ephen aki ephen a ghill agula aphen aghul agho ephen oye lo arol idiphen pho ku aru esi di mi odi ku rukaaph oghaaph iduon moghaaph omadem ehmi re minun pa pho yoor oghaaph so ku oman na ramin di mi ka magh na ramirn mun di mi ku tu apunu ajaal na ra min mun di iyar ayoor ko muryh raghwaph esi lour esi eeghe mi adeph adol pho dien ami mi la mughe bo nol aam pho ni aghi okph odi ke diighi iyaar di ta nuun amrogh iiz aghami ra awe ka me uwa unun omo ogh ibag hann ra we hoor esi di ni ramuul ghen dighl loor esi di mi amrogh we di itwghian ami ofugha bo ipe ku idi mi ra wa ghen okunhem ani awe en akwn an uhugh, ku mi ra bem ghan bo mo one pho opo pho odi gban no do di eseuman orh ghan bo dor araukhan asughe bo enkan ku adiemom bo totrobo yaar pho epe odi redeyal ghan bo ka oye di mubaan ghen inm amin anyam onumoye ratumeem ididi dwi osegh ikpoki oghi opuuen'm obumoom phi omina obumoom pho ophue ahmi onon oye di ooh aphogh mo moogh maar odighinom aleghun mo adinye iybia ho ebem mo iduon mo kal mina anu ona oye so ali omorgh maa odighinom anu onon oye amiin ikpoki ogbo ra/sghe ikpoki pha ipe pho ko oghi odighinom ilo alou odi owile eeghola pho Awe pho othan bo ku onem bo mo osighe ikpo ki alegh nom abuem pho ku awe di mi re wa ghan oro aam idu on odi oye pho opo pho kotrobo amem kurasigh eghen so iitughian abunon awe ku ku odieom. opi ko oye di mi amiin ribatanghan imi orol arem ukuon oah loo esi di adol adiphe na arol bo rodon mem di na ma kpo abuw epe ke odeana ronin ana mem di enaan me bam ina naa bula adol pho opo na odi bo rodion ka ke ephega ghen aan ina iduenun pho opo k'ebaal bo ku anmuuny ana opino maam. ku olo no arem mo na ika tol sikaraph adol po iduon ke du oomo pho arekr pho ana ookuugh ka pula ni bin asighe. ku na aben mo na ka tol dol direseceman pi adyon ken ni oh mem lo na amugh aghi eghu no tu pho ana ko to robo amam ko buaha ghan ni ibugha ho ipe pho ne abeph bo mem opo na od. bo eye pho oh ukon ku idigh ku nu la bem ghem no ekpem di totrobo one ka tol dol di eselemen totobo torobo oye ka tol owl aruukuan totobo torobo oye ka maa mo totobo iyaar pho epe odi tauighi bo odi redighinaen dita awe pho adi bo ehma pho odi raakghenaan ilo aloor odi. adinya ngbira obem idwoh nw leghen mo na ahghi boph abirim pho Ku me eeleh phe epe pho osi gbo ku mo bam idabili mo re boghien ghen kos na di ghi di mu abirini pho so iduo pho ner di ghi pho boph eeleh pho mo miin mo omo areten pha na emigh owe kulu oleh pha na ania sian an ra we po otu iigbia pho, ema pho, toro toro bo iyar phe epe pho na ra dighigha bo niin iduon nie kpe di na ka dighi ghen reephonen rekpom di ebaal r’ekpom di ejeleman di na kia min ghan mo oye omogh naar odighinam mi ipe ana bin ku imogh maar odighinum <hesitation> legheri iduon nwo abuen iphe phalabal pho ewe abekeeny obem iduon mo ekpam me epe ebal bo mo re kila any ghan iyaar ku edighi yar di ekpom mo ana ku ibaal po legheri mo torotoro amen mo na ka amoghaani iibaghani loor esi di eghi di yar ekpom mo ana ibal ku iduon ku idighi ku ni ra bew ghan bo mo idi pho oye di enaan elem esere sien abiri pho ku eto bere ango ma abiri ni pho enaan re wa ghan di na ka tol dol di ese lemen na ka dol di toro toro ba oye ka bem ghen mo na ra miin ghan opeer oye na ra miin ghan opeer oye na ka tu atoleni idipho opeer oye opo ku adol di ekpe oye ka tue atol so mem di oye adi raar kin enighe mi ra like ghaan igey <hesitation> ri beraan ghaani mi igey oye adighi raar ku enighe ekaari ri beraan ghan imi iduon ki dighi <noise> Ku mi rabem ghem mo toto rozo oye atugha oro adol aruukuan atungha dol orol adol ipe ke kweni bo enaan iphen ka idi me rabem mo ra gbi odighi. Mi amin oye di osi dol di odi dol di rakwen enaan ri jibeeraan ghan ni imi.